Tambien salsa muspatä ntzäkä este salsa roja nkojyapyatä koya y sospatä nkojtapyatä ajo, jenä' ak mo'kpatä licuatzäkpatä, nyanhpa a canaji'k a gusto jutztä sunpa ntzäkä, y nyanhp tambien est ajo tambien, y tambien muspatä ntzäk'ke' salsa verde, salsa verde' jujyampyatä koya pero tzujtzuta'mpä y nyanhpa este tzutz niwi, y jenä nukpatä ja'spatä ju'yu'ojmtyä ja'spa, tejenä ntzikpatä je niwi, ntzikpatä je koya tzujtzupä, jenä nkojtapyatää, jenä' ntänhtäjkäpyatä licuadora'oj licuatzäkpatä, nkojtapyatä cilantro y usyäk kana, tambien wa'ku jejtzyes ompa pujtu, tambien muspatä ntzäkä salsa molcajeteado, jete nukpatä je niwi y cebolla y jenä ntänh ntänhtäjkäpyatä molcajete'oj, jentyä bien molcajeteado y nkotapyatä usyak kana wa'ku tambien sunyi pujtu y jete sunyi ompa putpa, pero tambien muspatä ntzäkä con amor, con paciencia, por que katä jete ntzäkpa todo aburrido nta putpa mä'tzyäki', numpa tzame que con amor sunyi ompa putpa toda las cosa, y de jenä jenyap yajpa.